Toh bangu hari wo, a ga humburandi, i ga albarka ɲwa. Toh sohõ bangu hari wo da ni koy ka saba nda harize, i ga harize di a ra baŋkaŋ yaŋ go a jarga i ga hin ka ɲgay robay daŋ a ra ka candi ka ɲgay noman-raani te bani samay ni di noodin mo i ga albarka ɲwa. Amma da i ne fadama a na hari za no, baŋgu hari, ni'na ka, nin ni si waani nin tudu boro toh ni ga humburu ma furo a ra zama hari wo, humburkumay hari no. Amma baŋkaŋ baŋ ka doona wo, a ɲga wo da a ka a ga furo a ra hinne no, matekaŋ a di daama, a ma di haŋkaŋ a ga di, harize a ma te ɲga muraado haŋkaŋ a ga te. Toh ni di baŋkaŋ man doona mo, a si wadin te zama hari wo, humburkumay hari no. Barfoyaŋ hissuwa ba galik ga furo hari ra, ka bisa gaara ɲga ma loro ra furo nee kala naŋkaŋ no a si a laakal za ka to i ma ne ɲga ga furo hari ra ka'koy nee da neewo. Toh ni di hari wo, humburkumay hari no zama baa hay'fo ga ba ka te no a sinda haikulu kaŋ ni ga di, balle ni ma ne ay da ay na ya-cine te ay ga kwama wala ay ga fatta. Toh da manci ni ga waani zii yaŋ no, toh hari manci haŋkaŋ ni ga furo a ra no, ni ma'ma a kaani. Ni di woodin, a si te zama humburkumay hari doo no.